Iã loúã. tróhå çiáã tsùâ tóå loè ñínâ, tróhå çiáã tsùâ tóå loè jñánâ, tróhå çiáã tsùâ tóå loè çióâ, tróhå çiáã tsùâ tóå loè jñínã, tróhå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, tróhå çiáã tsùâ tóå loè çínã, tróhå çiáã tsùâ tóå loè nenå, tróhå çiáã tsùâ tóå loè toúnâ, tróhå çiáã tsùâ tóå loè kounã, tróhå çiáã tsùà tóhå loè, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñínâ, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâjñánâ, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çióâ, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ jñínã, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ ñánã, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çínã, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ nenå, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ toúnâ, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã. Tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã raâ tsùâ çounã, tróhå çiáã tsùâ çíã çiáã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã ñínâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúãjñánâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã çióâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã jñínã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã ñánã, tróhå çiáã ra âtsùâ çiúã çínã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã nenå, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã toúnâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã kounã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiúã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå ñínâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå jñánâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå jñánã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå çioè, tróhå çiáã sss tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå jñínã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå ñánã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå çínã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå nenå. Tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå toúnâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáhå kounã, tróhå çiáã raâ tsùâ çiáâ, tróhå çiáã raâtsùâ ñínâ, tróhå çiáã raâ tsùâ jñánâ, tróhå çiáã raâ tsùâ çióâ, tróhå çiáã raâ tsùâjñínã, tróhå çiáã raâ tsùâ ñánã, tróhå çiáã raâ tsùâ çínã, tróhå çiáã raâ tsùâ nenå, tróhå çiáã raâ tsùâ toúnâ, tróhå çiáã raâ tsùâ kounã, tróhå çiáã, tóå loè ñínâ, tóå loè jñánâ, tóå loè çióâ, tóå loè jñínã, tóå loè ñánã, tóå loè çínã, tóå loè nenå, tóå loè toúnâ, tóå loè kounã, tóå loè, çíã çiáã raâ tsùâ ñínâ, çiáã raâ tsùâjñánâ, çíã çiáã raâ tsùâ çióâ. Çíã çiáã raâ tsùâ jñínã, çíã çiáã raâtsùâ ñánã, çíã çiáã raâ tsùâ çínã, çíã çiáã raâ tsùâ nenå, çíã çiáã raâ tsùâ toúnâ, çíã çiáã raâ tsùâ kounã, çíã çiáã, çiúã ñínâ, çiúã jñánâ, çiúã çioè, çiúã jñínã, çiúã ñánã, çiúã çínã, çiúã nenå, çiúã toúnâ, çiúã kounã, çiúã, çiáhå nínã, çiáhå jñánã, çiáhå çioè, çiáhå jñínã, çiáhå ñánã, çiáhå çínã, çiáhå nen, çiáhå toúnâ, çiáhå kounã, çiáâ. Ñínâ, jñánâ, kióâ, jñínã, ñánã, çínã, nenå, toúnâ, kounã.